Mansa a ñanta moolu maakoyi la le, saateelu kayi moomu a ñanta saateelu maakoyi la le, saatee woo saatee lemu, mu dulaa woo dulaa lemu wo ti, niŋ mansa ye feŋ woo feŋ ki jee, miŋ ye a loŋ moolu se i faŋ nafaa noo a la, wo bee mu maakoyiroo le ti kabiriŋ a kuraŋ to woo, a robinee to woo, a feŋ woo feŋ nemu wo ti, mansa ñanta moolu maakoyi la wo la le ka loo a la, ka banbaŋ puru moolu fanaŋ se i faŋ nafaa noo niŋ i ye a moyi mansa, mansa mansa, feŋ maŋ tara i maario bulu le wo le ye a tinna niŋ feŋ be a bulu miŋ ye a loŋ a ka faŋ nafaa la, a te mansa faŋo fo la